أول شي أسويه هو إني أدخل عليهم بإسلوب هادي وما ألفت الإنتباه. ابدأ أتقرب من اللي تحت في المنظمة أتعرف عليهم وأكسب ثقتهم بدون ما أحسسهم بشي. بعدين شوي شوي أطلع فوق بالتدريج وأتعرف على الرؤوس الكبيرة. كلمة سمعت سالفة أو شي اسجل بذكاء بدون ما افظح نفسي المهم إني أبين لهم إني واحد منهم وأكون جاهزة في- بأي لحظة سوي خطوتي وأكشف كل شي.